Wandu on dabbawa je buri dababre ha nder dabbaji pat. dum do wawa dillugo ha leddi do wawa va'ugo ledde bo do wancha ha dow mai. bedo nanga wandu siga ha sare ngam pawne do vowra be himbe bo masin nder wakkati sedda.